Amiko manokany aloha, soa gny mampiasa anty teknôlôjia tiky satria laha amiko zao ohatsy zô ta hianatsy hiketriky, de miactiver azy avao ro de efa ao ro mahita, gny mianatsy hoe manao anzao ohatsy fiketreha pizza, fiketreha <hesitation> riz cantonais, fanaova glasy, ao avao zaho no mianatsy azy; karaha zay koa zô laha iha laha ta hianatsy hanjaitsy, de activeko avao koa, ataoko recherche hoe zah ta hianatsy hanjaitsy, de igny aveo koa bôkô hianarako mba hagnamorako zany gny fiainako.